O yɛrɛ iro oma dɛmu zɛrɛ ro yɛba mu sɛrobiya ba mu'in-biya ba suwani ba nicoza zɛrɛ biyo wa sɛ ba nicoza zɛrɛ a bani mi jira hɛra mu'a tuzur ho bɛ ho bɛ ho bɛ probilɛmu ho bɛ probilɛmu mimi ba nicoza mina wa bɛn ba nicoza wa wa'a han hin-firo siyan han yan mina wa wa'a sɛrobiya bena han mina wa wa'a mu'in-biyo bena a ba nicoza yɛrɛ miso don ni probilɛmu nɛ mɛya a a wa'a hobe dimiyan nɛ a ba nicoza yɛrɛ bɛ zun oro muyɛsi o tawɛ a fira wa niban a ba nicoza bɛ zumu o ni probilɛmu na so me ho ni probilɛmu so mɛya rezoli ho bɛro awa bɛn ho mu sin mɛna mu